Obwo, Kuruga Muka kwijja hano kukora, kintwara eddakiika nka ekuumi. Kuruga muka kwiika hanu, ngya nkora esaaha zange mwenda, ziwaho. Nyongera nkozessa edakiika ekuumi kutaha. Obunkuba, ekiro ntaine kukora, nisombora kwiimuka nkagya nko mutawuni nekintwara edakiika nka asaatu, nkola byekukora nyongera ntaaha nabwo nekintwara edaakika nka assatu kurugiira omuhanda gwemereire gutta.